Mofo salady no tiako kokoa atao sakafo atoandro noho ny salady satria a- feno kokoa ny sakafo ao anatin'le mofo salady sady maharitra kokoa fa tsy mora noana ianao rehefa mihinana an'iny amin'ny atoandro.